Mappekko manuq-manuq e mabbicara pada-padanna ero olokkoloq e naulle mabbicara e pada-padanna nasabaq engka mato bahasana pada-padanna pada mato idiq tauwe ko mabbicarakiq pada-padattaq leipahangngi tapiq ko idiq tauwe meloq mabbicara sibawa manuq-manuq e deq naulle nasabaq bedai bahasataq tapiq engka meto manuq-manuq wedding leilatih baraq napahangngi bahasataq padani itu manuq-manuq beoq e naulle mannennaq e pada tauwe